Ma ei tiiäki, kuis mehiläseq täpselt teedäq andvaq söögi kotsilõ, aga jo nä sis tegeväq määnestki tõistsugust hellü vai kuigi niimuudu andvaq teedäq tõisilõ kah, et koh süük om.